Putilieza lia sana kwa wakati uuu- uungulile henda kaaka sia hantu wakati ula lig jana mjana kwakulola lij jana kwakatu hemba kazi handu aka hunduemba spotiafo kuuoa kamatia basi wakasakulia waka mglolia nife badala yeshinda simpaka wo shika woova kajua kchavo basi wakavuka kanikwala waka puya nsha paspoti yeza